Preferisu aleneme a ca perché fun ën po dë siclette e ën po d'ezercisi d'le gambe, pöi dopu fun ün bel gir ën bici che a fa ën po lë sport d'lon che ün a ferìa ën palestra, pöi pös pa di perché ën palestra sun mai andait cuindi sai pa